Iyatu kulkas e ipake untuk iyonroi mattaro aga-aga misalna nanre benneq nedding empa ina- ipella puppuq bajang iyareqga it- iyattaroi akkaju benneq erodo akkebbureng kaju e nadeq- depa inasu nedding mua <hesitation> inasu puppuq bajang bale aga beq- yattaroi bale benneq deqna bottoq apaq iyatu kulkas e makecceq i